Ny maha fiara araika n'y fiara araika dia magna zavatra maromaro e, ohatra hoe managna pneus, managna moteurany, managna volant, managna jiro, managna <hesitation> seza fipetrahana Io koa, ohatra hoe fiara tsisy ra karahan'zegny de efa tsy complets izy e, ra ohatra maratra n'y araika aminareo ôhatra maratra n'y reka aminjareo ohatra hoe simba- tapaka frein n'a hoe tapaka n'y pneus na ohatra hoe vaky igny zany hoe tsy afaka mandray ny fiara satria zey no tegna maha complet n'y tomobile araiky amin'ny tomobile rehetra.